खास करके मकरा अपन सुरक्षा करन और अपन शिकार पकडन ताहिँ जरिया बनात हए । जा जरिया बनान ताहिँ मकरा अपन शरीरसे विशेष खालको रेशम निकरात हए और बेहे रेशमसे मकरा सुतरा डार डारके तानो पुर पुरके तमान मेलकी जरिया बनात हए । जैसि: गोला जरिया: ऐसि जरिया सामान्यत: आराम करन और बहे जरियामे बैठके शिकारकी प्रतिक्षा करत हए । झोरा हानी जरिया खास करके मकरा सुरुङ भितर बनात हएँ । ऐसिए किडी जरिया मकरा शिकार करनए ताहिँ बनात हए । और पञ्जा जालमे मकरा एक फाटक बनात हए और बहे फाटक खोलके मकरा अपन शिकार करत हए । ऐसि तमान उद्देश्यके ताहिँ मकरा फरक फरक जरिया बनात हए । मकरा शिकार पकडन ताहिँ इकल्लो नाएँ अपन सुरक्षा और रहन आरामसे बैठन ताहिँ जरिया जैसो घर बनात हए । ऐसि जरिया मकराके बाको स्थानमे सुरक्षित बनाएके बाहिरी खतरासे बचान मद्दत करत हए । ऐसि जरिया बिगडजात हएँ तओ मकरा बाके मर्मत करत हए और कबही कबही अनासेरिसे फिर पुरी जरिया बनात हए ।